<hesitation> انا نؤمن بالاشباح ونعتقد ان هي فعلا موجوة فعلا، وفي اشباح موجود فعلا، <hesitation> والدليل على دا ان انا او أي انسان ممكن يخاف ان هو يمشي في الضلمة لوحده او في مكان بعيد ومقطوع او مهجور، ولما يسمع اصواط يبقى خايف، فدا دليل على ان في، والفكرة موجودي. <hesitation> يعني في ممكن بعض الناس متؤمنش بيها ممكن يكون ايمانها قوي شوية او قلبها قاساي، فمش مؤمنة بالاشباح، وحتى ممكن لو قابلت شبح تقدر تتغلب على احساس الخوف وتكمل طريقها عادي. وفي ناس ضعيفة وايمانها ضعيف فبتخاف.